يتمرن قدام المرايا أو مع أصدقاء مقربين، يكتب اللي بيقوله ويتمرن عليه بصوت عالي، الأهم ياخذ نفس عميق قبل ما يبدأ ويتذكر إن الناس مش مركزين على أخطائه قد ما يتصور.